Meyaute mo oha hina meyite do baw kre kra kra kra kra eyrite me kwete kpoko kpoko kpoko do iyen idiom na idite do isere yokrote miyan ohoho ihohome meyen baw okove bread ka mede kobo indiom ihoho ka me kobow baw ekrote me ebeedragiye midiya igidite idite oho no awo. Oyite do mekotote ko ko ko ivo iyite do me kobow te idiom bow kro yokrote.